अमर् रैज ब अमर् देखद् ब अमर् सितित्। एत खुअ बस्तुर् ब मिथ जतिउ बस्तुर्। भस्तु प्रके अदिके धोरि भद्, रोति, मन्ग्खो, <hesitation> जितु नेगि पोसिमिअ होन्ग्स्किति खैतो तेनेबुर्। खैतो प्रके अदिके धोरि बिभिन धर्नोर् मुइलो उपुर् निधल् कोरे। जेने भतत् वन् <hesitation> मस् ब मन्ग्खोर् जति ब नेअमि भत् खै तर् मुइलोर् बेलेखोइ ब मिथ जतिउ बस्तुर् तर् मुइलोन् निधोन् बेलेखोइ। अरो जति पोसिमिअ जतिओ खैतो उपुरोतो मुइलोन् निधन् बेलेखोइ। पे तेक्तु खुअ, खुअ अनोखोरि ब तर् जितु नेगि <hesitation> बस्तुर्, जितु खुअ बस्तुर्, जितु <hesitation> नेगि अमर् यत् थलुअ ब यते उत्पतित जितु नेगि जितु खुअ बस्तुर् हेतु। मन् थलुअ बस्ततु ओतिकोइ दम्। अरो हे थलुअ बस्तु उपुरोत् नेभोर् कोरि बिखेकोइ अमर् होतेल् ब रेस्तौरन्त् बिलकोत् ए खैतो होमो मुइलोन् निधन् बेलेक् बेलेखोइ।